Ise mwene nyala khubora ekhupila nyasaye orio mno sichila elubeka we siokhulia shindukho nesiokhulia shinderera mandhara kumubili inamba chinia affectia muinjila yosi tawe ise ndicha sio khulia syosisyosi noenderera kata lushela <hesitation> khu khu khu khusahani. Norambile ne esiokhula lakini siokhulia syosi sya baluhya balichanga shiniafectanga muinjila yosi tawe yani shibulakho madata kosikosi mmaisha kanje namba mubili kwanje tawe <hesitation> eeh ndachama sana chifwa chya <hesitation> greens chino chifwa chie chie <hesitation> chiyefwe chino chyeshuluhya eeh chia kienyeji sindo ndachichama sana nechifwa chindayi inyilekho lisucha inajilekho chisaka inderemma miroo isebebe likhubi chimboka libokoi chifwa icho chyosi nachibaa chindayi chia amakana kesie nechikicha muinjila yenyekhana batekha bulay iin bateka bulayii isie ndachama chifwa chiro sana chye khiula omunyama kho khunyole tawe. <hesitation> eeh ndichanga enyeni no ndaichamakho sana engeni yefweee yatilapia nende kerebe. Ekerebe lolo khalibabasikanga batekhanga lwo kho luira bulayi. Ndai ndayanza yene eyo shibambala shiaba shia khale ishie supu ye efwana ambele ino, chifwa chino nduchanga zaidi enyama ndichunga lakini sechamanga enyama sana ta siula enyama <hesitation> chisindani. Emisara ne minji mubili chino nololanga kata <hesitation> inje inje enyama shenjemango sana ta. Ingoho khandi ndenya khuchilia ndanyanga iba yafu tsieshimali chino chio chio cho khurukaa mmatala tsino nicho tsingoho tsiene tsiokhulia nitsio tsifwa tsie nditsonga ndeee siokhulia. Esio singa somanyie esa mpaka ndatsireta tsa obusuma. Ebindu bindi singana muchela esa sinditsakho ta kata khutsie mubuchani abundu planyalo ninditegee khulo busuma buli ndakharura mubusuma nenya amatsi kanja namba ndakharuramo nendakhuba nindi sawa. Murio muno khomburirisia.